Ufan emi suọp anamde k'idem owu, nyem nditoño kaña. Nnyin imenyene mme nsi nsi suọp emi nyin isikamade iyere idem nyin ọ me nyin ndida nyed ọfọñ. Akpa suọp emi nyemde nditiñ edi saika suọp, saika suọp emi ekama eyed ọfọñ mkpọkọm oro ediwak owu mmo minyeke suọp mfen emi mmo edade eyere idem, mmo eda suọp emi eyere idem. Edi nyem nditiñ se edade enam saika suọp emi, enyene mkpo emi afo udepde k'urua emen ada edi, utu udi afo emen ada edi edinim, ama enim adin mfo, ndad ndad adin mfo, adin utem udia, afo uyemen esin ke esi etem e isana, afo eki ada cup eki mkpo oro afo ekedepde k'urua emen ada edi edinwaña ke adin oro afo ama ekenim ama yak ebid ama eketem e asana afo enim e ebid, afo edi edinwaña esin, unwaña usin, afo eyem mkpo nte ikpañ ada akabade e akabade e, akabade e, akabade e, akabade e, enye itoño ndisọñ, afo edi edikọp e ndin esin ke kom kom mmo eba emi afo ekeyetdde ama enim k'idaha udime emi afo eyemde, ukọp e uma usin, afo ayak e enim, emen e ekeneghere, atañ mmo eneghere enim, esad, eyi isiere ndin afo edi edision̄o mmo ke mme kom kom ọl iko oro ofo ekesinde, akap mmo osion̄o emen ada aka urua aka ekeynyam. Ndin efen emi nyemde nditiñ mbaña edi emi ekudde obubid suọp, suọp mfad. Nte esañade enam e, uyeda okpud eyip, uda okpud eyip oro uma udi, afo edi edidifọp e ufọp e uma afo owubi ntọñ oro, uwubi ntọñ oro uma, afo ọnyuñ etem adin mfo ama asana, ntọñ emi afo akanamde ama, uyemen ntọñ oro emen ada abuak ma adin oro afo eketemde ama, ntọñ okpud eyip oro emen ada abuak ke adin oro, ubuak uma, afo adikabade, akabade, akabade. akabade, akabade. akabade ebuaha mfana mfan, ubuka uma afo ayak e enim esoñi, isoñi ima, afo edifid ọl afo esibe e k'idaha emi afo eyemde usibe e k'idaha emi afo eyemde uma, akura. Suọp oro eda eyere idem ke mfad iwọrọ fin afo emen ada eyere ekura fin mfad, af ekura fin mfad oro, mme suọp emi edi suọp emi edade mkpo emi edude mi ke nkan nkuk nnyin emi eda enam mbak ndusuk afo unyeneke ọkuk uka urua udọhọ̀ emo ika ikidep suọp mbakara, afo ada mme mkpo emi odude mi ke nkan nkuk nnyin eke emen ada anam suọp oro akama ada eyere idem mfo. Mfen edi suọp mbakara emi edepde k'urua, edokurodo nnyin idaha mkpo mi siak nyin idiọñọke ndinam e, edokurodo nnyin ika urua ika ikedep, edokurodo edi enem utebe suọp emi afo adade eyere idem mfo, uyere idem mfo uma, afo ọtuk idem mfo, ufik oro inimeke fin, isọpke inime fin ke idem, afo adada, enyene mme mfen emi nko enyuñ ekamade eyed ọfọñ mfo, mme suọp emi enyene ufan, <hesitation> ok, mme suọp mbakara oro, ufik oro, mme ufik nsie oro, inimeke owu ke idem. Uda mme ufik oro, mme suọp mbakara oro uda uyere idem, udukut nte ikpọk idem mfo itede, ikpọk idem mfo idinyiama nte, ọkpuhọ fin, usuk ọkpuhọ̀ fin udud ikpọkidem mfo eke mi, anam ikpọkidem mfo eyieyie, ememineñ eyie. Den nyin imenyene efen emi isikamade iyed ọfọñ etiede nte nte ntatan, suọp ntan utatan ekamade eyed ọfọñ, edepde k'ura, usin e ke mmonñ, uwubi e usin ke mmoñ edepde k'ura ofo enyeñe enyeneñ, enyeñe enyeñe ewọrọ efud afo emen ọfọñ mfo ndin emen ada esin eyed e eyed e ọtuk e ọtuk e ọfọñ mfo ọfọñ mfo anam didie, asana. Do mme suọp eke enyene ufan ono nnyin siak anam idem nnyin eyie.